मनुष्यों में अनुवांशिक बदलाव एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी नैतिक सवाल आए। जोन विज्ञान समाज धर्म और व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में कई सवाल उठा सकत है। इसका उत्तर परिस्थितियों और दृष्टिकोणों पर निर्भर करत है। अनुवांशिक बदलाव को उपयोग जन्मजात बीमारियों। जैसे हेमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया या स्टिक फाइबर को ठीक करने में करो जा सकत है। इससे हजारों लोगों के जीवन भर के दर्द और स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिल सकत ही। यह कैंसर के अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी संभावनाएं प्रदान कर सकत है। जैसे जीन थेरपी जो अनुवांशिक दोषों को ठीक करने में सहायक होत ही। अनुवांशिक बदलाव से मनुष्यों में शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाने की संभावना होत। ही इससे अधिक बुद्धिमत्ता शारीरिकता का और दीर्घायु प्राप्त करने की संभावना हो सकत ही।